अपनी ई दुनिया में असा का भी जानवर रेवे। <noise> जे अपनी लंबाई रेवे उसे भी ज्यादा कूद जावे आसा को ही जानवर हे जिको नाव हिरन सेर पड़ जावे नि जे। वा उन सेर या शिकारी या जानवरा से पांचों छुड़ा बा करने घणी जोर से छलांग लगावे व छलांग अत्री जोर से लगावे के यूको शरीर भी नीचों र जावे। <noise> अत्री जोर से व छलांग लगार के अनंग अनंग भाग के ऊ शिकारी या फेर सेर पढ़ियो चो उसे व अपनी रक्षा कर लेवे छलांग लगाके।